जूतवा में आमतौर में दु भाग होई छे एगो रबर वाला। एगो एरी वाला रबर वाला के तलवा कहे जाई। छे और एरी वाला के दो कैप आऊ आउटर। सोलर दो वैम जूता के बुनियादी घटक होय छे। जबकि अन्य घटक जूता के बनावे में उपयोग। करल जाय छे ईहे सब नाम छे।